mi dieiva de no, no l'é pe ninte etico modificâ zeneticamente l'umanitæ ma ghe saieiva da prlâ pe pe coscì e no gh'é o tempo chì son trenta segondi e alantô a cianto lì